الطريقة اللي حيوصفوني أصحابي فيها للناس التانية أنا متأكدة إنها حتكون مرة إيجابية ومرة كويسة، لأنه أنا الحمد لله علاقاتي مع كل صحباتي كويسة و وما أسويلهم أي شي يعني سيء خلال فترة صداقتنا، <hesitation> فهم حيوصفوني إني طيبة وإني متعاونة وإني <hesitation> مرحة وأحب الضحك، وأحب الخروجات فحيوصوفوني أحس بكل صفة يعني تكون كويسة.